Se se catta röba boña e cöse vëgnan boñe, se se catta röba gramma e cöse no peuan vegnî boñe, e pe fâ vegnî unna pittansa boña comme quella de do ristorante, beseugna cattâ da röba boña. Tutto lì.